א סאנער דיווייס ווערט באנוצט צו קענען זען אונטערן וואסער, דורך דעם ווען ס'שיקט ארויס סאונד כוואליעס און עס קלאפט צוריק ווען עס האקט זיך אן אין עפעס און אזוי קען מען וויסן אז עס געפינט זיך עפעס אונטערן וואסער, ווען מען דארף אמאל כאפן פיש אדער זוכן פארלוירענע זאכן אין די וואסער.